Bengy zaigny misy <hesitation> mahalala fitiava- mahafantatra fitiava- mahay fitiavagna, de <hesitation> mileladelatra a, miorokôroko zare samy zare, le naman-jare. Ôhatra kô mahita le aby vaovao vô tônga tsy <hesitation> niaraka tamin'jare efa ela to de masiaka sasany e miady. Fô le kôa fankazatra aminjare zare tsy miady.